¿Xina runa chi balna ityuga náah gula tïé coz bichi? Primer pus bal zaga ni nan bicwé áh nap' <hesitation> ah rzana rdyie doó ryïeny techi ryïenygare ni gítaó laní desde lanyíni, ryíéni runra lo que es globulos rojos, blancos xtenën zeny <hesitation> eh techi icazhbiz lanyí techi lo gyíáh áh rbez ga ryíény cunm laní lani coágulos, za rcatyiep' rbëtyiep ryíény gi ní, techi ni rzuni loó <hesitation> queityru chinudi izhyé ryíény, queityru chinudi idiéni endi bal juert' pa ziední rquieny pa gunën company náahën tau tyiep'nu ni gula cubionuni xi cun, gyía looni, gyía ryïeny gyía àh, gyíády nì, este <hesitation> chi chilogí gyíanú, tezaru xi ryïenygi tezaru xi ziëdyni chini gac'gan izalzaën dooh agua oxigenad ni, gula xi ztïé gula alcoóhl pero <hesitation> maru recomendadad gwuen par naré maru rcá' agua oxigenad rzalda looni chi-chi rnana lan ba-ba queityru ziëdy ryíény.